Ie, mahay mandrandrana volo aho, 'lay randrana telo tsotra ireny izao haiko fa raha hoe randrana telo tsy hita soritra sy ilay randrana efatra ireny a de tsy haiko ny manao azy, de ny olona manodidina ahy matetika misy mandrandrana volo fa izaho tsy de mandrandrana volo.